Ca thonjën se kolonizimi i planeteve të tjerë është etik nëse bëhet për të mirën e njerëzimit, sidomos përballë sfidave globale si ndryshimi i klimës. Megjithatë, duhet të shmangim përsëritjen e gabimeve historike të lidhura me shfrytëzimin edhe dominimin.